<noise> Karazan'ny voro koa zany misy regny: voromailala a, misy saregy, siotsy, bobaky, regny koa voro mpanjaka regny koa zao railovy, fitily. <noise>